gyíŧi ma nfúrri gimanda, a gyíŧi njiŋne: ŋoon ho, he nfúri gimanda he nge fúri uléey. Iyoo, gimendi bógi, fana <hesitation> gimandi gitidi gi bég ginfúrre, gima binŋereñ bembe sowa maalu, sowa bogo gimanda. Bari mbo hína ŋoon hoo he, he fomte, mahli willi ma windúba we gí gimanda